Hay, <hesitation> nisy laolo zany tantaraiko anareo leroa, io zany m- io zany miseho azy ein mihidy vazana izy miteny hoe karaha ty atao karaha ty atao bakeo taty afara bôka zaka nataony iny lasa tsy nanjary aby lasa izy koa lasa nilan'olo hady ndraiky nilan'olo vanina bakeo tamin'io plasy io.